<hesitation> ima <hesitation> molo pesan ni na tua-tua i kan oppung nita ma umak nita iba kan molo sannari kan markacomata do bahat alak-alak na muda on kan molo na jolo pesan ni umakku tu au ima bahat ko mangan sayur bahatko mangan salah satu na mambaen pade i mata kan sip i mata ima aha goarna rimbang i kan aha do goarna rimbang molo bahasa indonesia kan rimbang ma pokokna molo adong u baca pe i buku-buku i adong alak na manaliti rimbang i do bahat vitamin a na ima mambaen sehat mata i kan te memang paet rasona tai songoni do dabo ubat kan inda dong na tabo raso nai rimbang i ma na patenna molo a timbang wortel rimbang i do na mur paten sian wortel i molo tu mambaen sehat ni mata.